पोततो स्तोरे कोरेओ परो?। स्तोरे कोरेओ, अम फिर्स्त तेर रिघ्त् पोततो छूसे कोर इतो बेसि मत्तेर् कोरे थे हेअल्थ्य् पोततो दिदि थके। इते होले एतो तिन् त, तिन् त करन् थके ह हेल् एत चूल् अरो मनयम् बहुत् अन्ध जगद् मनयम् खोले भल् लिके बसेमेन्त् तो मनयम् विथ् गूद् वेन्तिलतिओन् मनयम्। अरो एत होल् मनयम् चूल् जगद् लिके जगद् मनयम् तेम्पेरतुरे तो चोन्त्रोल् कोरो परि अरो हुमिदित्य् प्लुस् तेम्पेरतुरे चोन्त्रोल् कोरो परि। भेसि भल् अरो अरो अरो दन ब्रेअथब्ले चोन्तैनेर् खोले अरो बेसि भल्।